<hesitation> qaqe qab'an jun qatib'iliil e qas rajawxiik qil ra'aj qana' ra'aj che qatzaq choom <hesitation> niin rik'in waxu' jun chek chetaq ela' qas k'ax saqa'n rimal e jun niin rii' kirb'an k'ax che qalwaal, wuxu' qanma' waxu' jun chek q'ab'iil qalwaal re kirb'an k'ax chiran wuxu' <hesitation> kirpetsaj nik'yaj yab'iil che qas k'ax chek ke'lek wuxu' qas <hesitation> ustaj qas <hesitation> rajawxiik qil riij chech tib'iliil che qas otz kirya' chel qanma' ol otz kirya' chel qak'aslemaal.